Lafa hikarakara hetsiky fanampia da ilaina ny fametraha tanjo mazava ho hany hitsiky igny. Fidia soa ny toera sy ny daty ary mitady fomba hapahafantara ny hetsiky? Da lafa vita zay da atao azo antoky fa mananan'ny fahazoan-dalà ilaina hanatanterahan'azy.